Pi fari lu cafè ci voli la moca. Si metti l’acqua nta la parti di sutta. Nta la parti cu li pirtusi si metti lu cafè, facennu accura di nun ammaccallu troppu. Havi a èssiri lìbira, accussì lu vapuri po tràsiri. S’avvita la parti di supra e si metti supra lu focu. La ciamma havi a èssiri leggia, accussì lu cafè nun s’abbrucia e lu gustu veni chiù forti